ମୈଂକୋ ଜାନଵର ପର ପରିକ୍ଷନ କରନା ନାଇତିକ ନହୀଂ ଲଗେ। କଲ କି ଜାନଵର ଏକ ବେଜୁବାନ ଜାନଵର ହୈ। କଲ କିସେ କହୀଂ ନହୀଂ ସକେ କି ମୋର ଉପରେ ହୈଂତା କର, ହୈଂତା ନହୀଂ କର। ହେଲେ ମୈଂକୋ ଜାନଵର ଉପରେ ପରିକ୍ଷନ କରନା ସୋଭାଁ ନହୀଂ ଦିଯା। କଲ କି ହର ଜାନଵର ଇତା ସହୀ ନହୀଂ ସକେ, ବହୁତ ସାରା ଜାନଵର ତାର ଉପରେ <hesitation> ହୈଂତା କର ଯହାଂ ଢରୀ ଜାଏ କିସେ ଅପନା ଜାନ ଗଵଈ ସକୂଝୀ। ତା ହେଲେ ହୈଂ ବାଂକର ଉପରେ ପରିକ୍ଷନ କରନା ନାଇତିକ ନହୀଂ ହୈ କେ।